Pues si sikan kalo niankwan dolakien chilate kan palota niakwa lo llichit wa loi xtita kan lotan mistekan nakan despues loi netu to kartit kan xna basquet bol kanio wan kaniel pues runkan kan na xna' diika' potekan loi titan kompartido te basquet bol loi despues lo xitekan futbol kataw loi ritakan boli bol o ni nax kax nade ka kara kara nugaka kabi divertid nio